Di l’Argentina mi ricordu ca quannu era picciriddu, mi pari nta lu millinovicentuottantadui, accuminciò na guerra pi pigghiarisi li isuli Falkland, contru l’Inghilterra. L’Argentina persi sta guerra e mureru tanti surdati. Accussì lu guvernu militari persi cunsensu e lu populu vutò poi n’autru guvernu. Sti cosi, mi rigordu, li taliàva nna la televisioni, e puru si’ era un picciriddu m’arristaru ‘mpressi e ancora ci pensu.